ജഗഥിദ് കേല കന്ന് തോജന് ദിന പ്രനില ഉല്ല। കദല്ദു കേല ബോന്ദസിഥിന മീനു ഏഇക് കന്ന്। <hesitation> തോജുഛി ജപനദു കേല ഛിത്തേ। ഉന്ദു അകലേഗ്ല കന്ന് തോജുഛിഗേ മേക്സികോദു। തേത്രപന്ദു വന്ജി മീനു ഉന്ദു അകലേഗ്ല കന്ന്। തോജുഛിഗേ തേക്സസിദു സലമന്ദേര് പന്ദ് കദല്ദു। വന്ജി ജിവി ഉന്ദു ഏഇക് ല കന്ന് തോജുഛി ഭോക। സുമര് പ്രകരദ ഥലേല ഉല്ല അകലേഗ്ല കന്ന്। തോജുഛി ഭോക കേല ഥരഗ ഹേഗ്ഗന ഉല്ല। അകലേഗ്ല കന്ന് തോജുഛിഗേ ഭോക കദല്ദു അര്ഛിന്। പന്ദു ജിവി ഉല്ല അകലേഗ്ല കന്ന് തോജുഛി। അകലേഗു ബോല്പുദേ ഗോതപിനി പുര।